Toshbaqalarning o'ziga xos xususiyatlari menimcha ularning qobiqliligi <hesitation> va sekin xarakatlanishi va undan tashqari ular <hesitation> uzoq umr ko'rishi deb o'ylayman.